بصير يكون الدولفين هو الحيوان إللي بيمثل شخصيتي، بيصير لإني بحب البحر واجد بحب <hesitation> المية، بحب ألعب بحب أتسلى، فبظن أن هاد الحيوان بيمثلني، أنا شخص بيحب المية بشكل كبير، واجد أحب السباحة.